.<...>Maro rolahy ñy taranjam-pianara mety ho hitatsika: -Misy ñy zeôgrafia, ao ñy hisitoara, ñy siansa zay, ñy matematika, ñy fizika. <shushes> <shushes> misy koa ñatao hoe: aaa SES, na siansy ekonomiky sôsialy, ao koa ñy mety ahitatsika ñy fanatanjahatena sy maro samy hafa.